Tína ntáñīꞌé tɨ ntáñīꞌé tɨ ntákun cu tɨ ntananadɨkɨ̄ tɨ́vá ti nti kāka tɨ̄iti vá chi ntio kāka tɨiti kɨꞌtɨ ne kikáitɨ venenúu kɨɨ ne kīkaitɨ venenu nagēé tɨ ne da xáíka ɨ ne xíꞌtɨ dā xáíka tɨ́ ne xíꞌi tɨku naniꞌi tɨ́ da ñaꞌá ngate naniꞌi tɨ nanīꞌi tɨ́ sapató ne kuniꞌi tɨ nanīꞌi tɨ kalsee tiné kuniꞌi tɨ pero cí kalsee tine dóxeꞌe ngo dóeꞌ no dóceꞌɨ ngo de ste kuniꞌi tɨ́ kɨ dā kuíta tɨ dā ñaꞌa ngadóo í dɨvɨ naniꞌi tɨ́ ne kuniꞌi tɨ ne kīkáchi tɨ kikáchi tɨ chi nánadɨkɨ̄ tɨ nánadɨkɨ̄ tɨ́ ne naxíta kaa tɨ ddidiin chi kuítá kaa tɨ kaɨ di diin chi kuítá kaa tɨ á ivá ci éꞌe nté tɨxeꞌe ngo á ci éꞌenté tɨ xeꞌ no pero ti tóꞌo tɨ́ ne dadv nte ña káꞌan tóꞌo tɨ ñiꞌi tɨ a í ki kainɨ ñɨ pero cí nte v ntóo ñiꞌi sábila ntóo ñiꞌi sábilañán kui kaꞌvi i ñáni kui kaꞌvii ci nv í uni ntúvi ne íka ntadɨ nuu nuú hērída ieꞌenté tɨ.